Emi yiɗi neɗɗo mo goonga, neɗɗaaku e darnde, neɗɗo fuu mo goonga e neɗɗaaku mo wela e am. Gam o neɗɗo wonta ɗon har neɗɗo to tagaaɗo hewti fuu mo hewti ɗon ɗum. Ko mbiiɗaa a wadda e maako fuu mo dartomo huwa.